Oso polar reta ko jae mimba reta ua jare yogueru iroi pe oiko vaera jare jeta kua ipire jare jaa yananbuju yeko jaeramoko jae yepetei ou tata va iroi erei iroi va rupi ko kua reta ma yogureko mbaeti kirai oyaporeta esa jeta jaa ramo ko